Aw ɛmɛ la wafɔ nezʋ fʋfʋi nisi wʋyezʋ fʋfʋi nagbedɩ wʋyezʋ fʋfɩ nʋ makanɩ agbedɩe kafɔ zʋla yatʋtɔ ablidzo kɛma tʋtɔ makanɩ ezʋtɛti mezʋ tɛti mezʋ tɛti mʋ gamɛ bʋakʋ afɔ ɔkpɔdʋ tsɛlɛsʋa mayɔ makanɩ sʋɛ nʋ ablidzo sʋɛ mayɔ kpɔ nekele. Wʋyedzɩ veyi wʋye sili ayɛ wʋyeya ayɩmɔlʋ nawʋ ɛmɛ talafa.